He yinyama yete hisia kabisa <noise> lakini ndu alitendea. Ngiovile sana mnudu sababu nyte sana akili kwasababu nyetisha hata ndunia na masimba na masisi ho piu lakini mdu amba ngakutengetea mara moja he kura haraka.